أول شي إختاري فواكه متنوعة مثل التفاح، موز أو حتى برتجال أو أناناس <hesitation> جطعيها يعني جطع صغيرة، بعدين حطيها في وعاء كبير، إذا تحبين يعني ضيفي شوية عصير ليمون عشان تمنعين إنه اللون يكون فاتح، وكمان- ممكن كمان تضيفين عسل أو زبادي، وإذا تحبين يعني الطعم إخلطيها زين، وبس السلطة بتكون منعشة ولذيذة وجاهزة.